معنديش نوع موسيقى معين نفضلو، أما نفضل نسمع موسيقى متنوعه حسب مزاج نتاعي، ساعات نسمع راي تونسي و ساعات نحب الموسيقى الكلاسيكه و لا حتى الموسيقى الجاز، بالنسبه ليا الأهم هو أنو تكون الموسيقى هاذيا مريحه للروح و داخلها إحساس باهي و تكوني متوازنه.